איב איך גיס אויס בטעות אויף איינעם א קאווע, וואלט איך מיך זייער אנטשולדיגט. און געזאגט אז כ'האב עס ממש נישט געמיינט, דאס איז א טעות. און אפשר קען איך דער העלפן? איז אלעס מסודר מיט דיך? זאל איך דיר באצאלן דיין העמד? און איך וואלט שנעל געגאנגען ברענגען <hesitation> שמאטעס אים צו אפווישן. און איך וואלט מיך זייער אנטשולדיגט.